shekaru yo- yo- yo dolunko simi sai gode deyi ae mu yo ko jika kebi milla banno ey milla gonna ma a ako ey eh don saboda milla don rayuwa de don deka dam rayuwa aishito ashide dumiko dunɗi dole rama rayo binye kenan har na injika ko milla ko jikako bo misu ae godiya amman ka metu ki buɗu a ishi wari amman saiko feno asiri kawai mu sun rayuwa ma binye kawai bashakka mu dina binye kawai zena mara sosai don mu waina ey mutina ki ga bunemu mu ki milla ka mundemu kenan don saboda rayuwa rama binye de dama bunto sai ko ey daidai ko kawai rayuwa ma binye saiko ka ey daidai gorgodo ko ke'e nonko de rama binye binye milla nama tina milla ku ke'e na gode deyi ey deyi unno na gode deyi ey deyi unno deyi femu asir deyi gonoto deyi unnom ey biyan bukata deyi unno ti deyi unno lai dehar zuwa lai de minllanoa uinno unno millano har rayuwa binne ye kenan a unno billa no mu atetu lafiya har zuwa ki zoni don somdoɗi yo- yo somboɗi yo- yo daina ey ko iko andi hali ka medtu bennobu sai dai ko ka eyko yo wo yo wo se de unno ki buno lafiya kawai gi milla su a rama binye kenan amman ae somboɗiko yo gadami somboɗii ko yo daɗani ae me ti bebu haba meitu bebu.